Di la Francia, quannu era un semplici studenti, sturiai la Rivoluzioni Francisi. E ricordu chi 'n capu a st'argumentu mi vidia un cartuni animatu chi si chiamava Ledy Oscar. Ancora mi lu ricordu comu si fussi aeri. Li francisi mi stannu un pocu supra li cabbasisi ma mi piacissi jiri a Parigi.